Igbi̱gi̱ i nate biobele fe wamo, igbigi i̱ nate krakrabraa <noise> ke biobele fe bịa, igbigi̱ i nate krakra bia ke biobele fe bia igbigo tombo ke mie wari ye a ne enate fe̱ wariye ekpedien be ipiri wariye igbigi a ne i nate ani fe wariye ania. Oyibo ama-abo pakabote̱ o erebo sime wa erebo ma ibi-erebo ma a ekpedein ke ipiriba a ibio belemaba i awome iyiba, iyawome ma so i biobele ke ipiriba, i piki anga yayobo i dein yanawe kuma i biobele yana ware, bufuka na bala bala na obi ofori be tomikiri mebo i bi̱o̱be̱le̱ mie̱ yanaba <hesitation> i̱gbi̱ki̱ ko̱rị na i̱bi̱ye̱ omie koriba <noise> biobe̱le̱ dokibo na ibia jai o enate mie koriba kuma igbigi biobe̱la-a, igbigi bra ofori be tomikiri wamina dapu biobelebra ke̱ anga. Jumo-jumo moni jumo-jumo nini kpoma ofori. Igbigi me towasaki wari bio bere pakama, diki sima ju̱mo-ju̱mo di̱ki̱ ide̱ri̱ma opu, adawa, dumo, iro, ekpeni fi, mina-iiyima igbigi injo, mina-ayima ani ani dokibo̱e̱, to kisibra ke igbigi yana bem i̱nbo ekpedein yanatei̱n ke bakabra ke̱ igbikiyana mie nengiba. I̱gbi̱ki̱ ane bi̱obe̱le ani̱-a, but jasaki <noise> igbiki okorina-ibi̱ye̱ korikuma ani-biobe so mi̱e dokiboe, igbiki bi̱obe̱la-a.